أعتقد إني أجدر يعني أمشي حوالي العشر الى خمسطعشر كيلو متر في اليوم <hesitation> خصوصا يعني إذا كانت الأرض مستوية والجو لطيف، لكن طبعا يعتمد بعد على النشاط والوجت المتاح، يبشر يعني يعتبر وسيلة ممتازة للحفاظ على الصحة <hesitation> وإنتي كم تجدرين تمشين في اليوم? يعني أتمنى يوم من الأيام نتمشى أنا وإنتي.